أني مو محترف في زراعة الحدائق بس أحب أزرع بعض النباتات البسيطة، عندي مجموعة من النباتات الداخلية مثل الصبار، أستمتع بالعناية فيهم وأشوفهم يكبرون، ما عندي ورود حالياً بس أفكر أزرع بعض الأزهار الملونة في الحديقة، النباتات تعطي جو جميل للمنزل وأحب الشرو- الشعور بالراحة اللي تنطيها الوجود الحديقة.